<hesitation> náñtʋníŋɛ tʋrʋwɛ tɔ tɔɔ álámɩnáá tíkíyá? <hesitation> náñtɔ wɛ álámɩnáá tikɩí. Ŋñ ná náñtɔ mɔɔ, ñŋsɩ dɩ mɔsí ŋsɩɩ átúwa, náñg <hesitation> átúwa na mʋwa, átúwa na mʋwa, dɩŋɔɔ, ŋnáa? Tʋ-tʋ wɛ adaŋ, tʋ wɛ adaŋ. Ŋñná sɩ náñtɔníŋɛ tʋná tʋ wɛ adaŋ. Ñŋsɩ tʋ síŋɩ, abáa ba kʋtɩ ka sísí ŋsɩmɔɔ, tʋ wɛ adaŋ bʋká tʋʋ yá álámɩná tʋ dzaá, ŋnáa? <hesitation> dí mɔsɩ síyakótó, síyakótó ró, síyakótó dée, bʋká kaá yá álámɩná ka dzaá. Wáaní ŋñyála ka tɔŋ sɩ aayí ŋñ yála ka kpɛñ bɩ ka sísí ŋdzaá ka varí. Síyakótó, átúwa, mʋwa, <hesitation> bʋná níŋɛ, álámɩnáá yála, bʋwɛ adnaŋ álámɩnáá kpɛñ ɩdzaá. Too bʋná dɩí yála ka tɔŋ sɩ ŋsɩ dzadzɔɔ sɔkɔwá mɔɔ ró, dzadzɔɔ wɛ adaŋ álámɩnáá yála ka sísí ŋdzaá bʋká <hesitation> bʋdée bʋ wɛ adaŋ ɔ-ɔ-ɔ-ɔɔ dzɛlɛ, ŋnáa? Na náŋʋná, náŋʋná ró, náŋʋná ró bʋmɛ wɛ dɩí. Ŋsɩɩ <hesitation> liya, liya, wɛtrɩwɛya, bʋnáníŋɛ bʋyɛ náñtɔníŋɛ tʋtɔɔ bíɩ ŋsɩ álámɩná lɔ ɔ yála ka sísí ɔ dzaá, ɔ yɛ ɔɔ várɩ, ɔɔ gɛ, álámɩnáá yála ka kɔnɩ ɔ dzaá, kala kaa gɛ, álámɩnáá yála ka kɔnɩ ɔ dzaá ka dzɩŋ bɩ sɩ ah kpínɛ boyémɔ baá yá sɩ náñtɔ toémɔɔ baá yá sɩ toé, náŋtɔ toémɔɔ baá yá sɩ toé, gɛ ŋsɩmɔɔ tʋ wɛɛ dzé, ŋnáa? Bíɩ ŋsɩ álámɩná lɔ ŋ wɛná dóŋɛ lɔ ŋ wɛná dáámá, bʋʋ ŋñ yála ka yɛ ŋsɩ ka varí bʋnáníŋɛ, na soŋasɛ níŋɛ mɔɔ, soŋaá, bʋnáníŋɛ feé feé bʋʋ yɛ aŋfaanííyá fɛ álámɩná simina na álámɩná tɔnɔɔ gɛɛmɔ.